Kating onep hap nah whot gau, bhel tik ti- alim matol nah i warwar oning masik kamatan warwar mah me't rhop me't warwar oni tik ep warwar siar on. Me't rhop me't warwar sah onep warwar madar ap ep warwar "siar" me't rhop me't manlar onep warwar siar sah bhel tiki warwar ontok warwar ma masik, o- i- khes masik tar sur nah el- is- ap- el warwar masik itik sah a- tasin ain- me't nah a- nisai gali iwarwar on- i- ru- ru- kamatan warwar. Tari itik sa tasin ain matol nah i warwar oni ru- ru kamatan warwar.